Сабзавотро вобаста ба намуди он метавон аз якчанд рӯз то чанд ҳафта нигоҳ дошт. Масалан, сабзӣ ва картошка дар ҷои хунук ва торик то як моҳ нигоҳ мешаванд. Сабзавоти тару тоза, мисли бодиринг ва помидор, одатан аз се то ҳафт рӯз дар яхдон нигоҳ дошта мешаванд.